उचाई मा जो पानी छू सु उबालना शुरू हो जांदू टेका पीछा का कर्ण या ची कीजो वायुमंडल दबाव चीन सु पानी माँ पड्डू खूब तू यान होंदी की जब पानी को बोइलिंग टेम्प्रेचर होन्दु १००डेग्रे टेम्प्रेचर लेकिन जब पहाड़ी या फिर ऊंचाई कई चैत्र माँ जांदा च तू पानी का टेम्परातुईरे तो पानी का टेम्प्रेचर नी बद्दू लेकिन सु बॉईल करणु शुरू क्र देन्दु सौ डिग्री